ना एकतो सर्खो स्वतंत्र कोंक रावपक जाएना। केन्ना नाल्यार केन्ना कोन तरी जाए पडता किदे ना किदे हितून जें आमी एकते करुंग शेखना।